<hesitation> punna tinroku iya lalang na sialloa iya nu tala tantu biasa <hesitation> ruang jang ji biasa tallung jang ji apalagi punna bangngi do injo ka punna bangngi iya nu paddaki anu padaki pakniki nu bangngi todo pi nampa suluk, jari punna bangngi intu pasti sembarang ji ri haju <hesitation> biasa cari'caritaki rung urang a ka nakke sipammantangngang a rung urang urang ku sipakkuliang ku jari biasa kunjo todo jkin cari'carita tarrusu sanggenna ri kaluppai hattua angkua tette sikurami biasa sipakdomengang to ja kunjo sanggenna elek, sanggenna mintodo elek edd, tettek tallu biasa <hesitation> kunjo tala ngissek mintodo ki tinro punna bangngi, injo ruikuanyya rikaluppai miontodo i hattua punna rurung ki urang urang a, elek to pi naki tinro, injo punna elek biasa ta ruang jang tinroa mbaung mki issek, lampa ki biasa lampaki kuliah, punna riek kuliah elek a, injo punna lohoro i biasa todo a tinro a biasa to anrek, mingka nakke biasa punna nganui lassiri a tinro, nakua taua biasa anu rapak na ulunna ri paklungang a <hesitation> tattongkok na matang na, <hesitation> injo biasa anu <hesitation> lassirija tinro do, lassiri ja nganu ngissek tinro namanna rungka punna takdukduk mintodo a ia pasti <hesitation> tinroa, jari <hesitation> punna anu toh, punna elek i punna bangngi i, <hesitation> injo ji kuhaju a domeng ja, <hesitation> biasa sitte tok ja rung urang-urangku punna anu iya <hesitation> elek i ka anu toh kullia a, ka anu toh ka <hesitation> kullia a punna kullia ki garek iya nu elek pa ka bangngi anrek pa kulliang jari punna bangngi intu injo ji ri jama, a cakcarita jaki tarrusu `akdomeng jaki, iya injonjo